आजा जमाना लोग जु छिन उ पुराना जमाना लोगू सी भोत ज़्यादा अधिक यात्रा कना जु की मेरा हिसाब से काफी अच्छू ची किलेकी हमते ये से अलग-अलग संस्कृति अनुभव वोन्दु अर हमा नॉलेज ट्रांसफर वोन्दु।